هل يمكنك وصف منزل أحلامك؟ منزل أحلامي بيكون في مكان هادي وبعيد عن المدينة، مع مطل على البحر أو الجبال أحب يكون فيه تصميم عصري، مع لمسات بدوية، زي مجالس مفتوحة وديكورات بسيطة، وتكون الغرف واسعة ومريحة وبرضه أحب يكون فيه حديقة كبيرة، مع مكان للشوي وجلسات خارجية، بحيث تكون الأجواء مليانة بالراحة والرفاهية